ऑस्ट्रेलिया में मूलनिवासी भूमियों के पारंपरिक सरंक्षक हैंगे। उपनिवेश बनने से पहले लगभग अस्सी हजार वर्ष तक ई भूमि पर निवास करत रहे। सामाजिक धर्म और अपनी संस्कृति के लाने ऑस्ट्रेलिया जानो जात हैंगो। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप के रूप में अलगाव में इसकी संस्कृति। को आकार देबे और बाधित करे में बहुत कुछ करो हैंगो। ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक एटलस को देश चिंता खा अंतर सांस्कृतिक दृष्टिकोण। प्रथाओं, मानदंडों, व्यवहारों, संचार और बहुत सारे कौशल के बारे में सूचित और शिक्षित करबो हैंगो।